جدوں میں گنتی چار بارے سوچدا ہاں تے کچھ چیزاں مینوں پنجابی وچ یاد آؤندیاں ہن۔ اپاں وی <hesitation> سنسکارک درشٹیکون تے گنتی چار استھرتا اتے سنتولن نال جوڑی گئی ہن کیونکہ ایہ اک مضبوط اتے جوڑی ہوئی گنتی ہے۔ پنجابی وچ چار <hesitation> لئی شبد ہے چار۔ ایہ چار صاحبزادے گرو گوبند سنگھ جی دے چار پتر بارے وچاراں نوں وی جاگرت کر سکدا ہن۔ جو سکھ اتہاس وچ اپنی شہادت اتے بہادری لئی بڑی <hesitation> عزت نال یاد کیتے جاندے ہن۔ اس دے علاوہ کچھ پرمپرک سندربھ <hesitation> وچ وی گنتی چار نوں چار دشا تے طور تے وی دیکھی جا سکدی ہن۔ جو کہ چار دشاواں دا سنکیت ہے۔